Ɓemara kusku ajikta duniya atune maya na dla dlattuku dak intu gheshine kawai yadda gən akshi babe miwara arokshi acubai da dla dlena aikwak hankal duniya, daman da terna gara l'ɗaɗigərik duni yan nen be ani ɗa dlamin gara fau lntu lkwaya a dlabawa mbai l'kun winduwayaye, sekur gheshi se taggshi se ku ru yaganaucin ramma nipka ada kwaya kaɗeɗun wuu kakapa aka l'tika abakuwa atubai, to gusku be mii wara ajigta daniya atune dladal tuku gadda l'ntu aro l'ntu aro nata gheshi, naku rakkurak damma su gagəga wane daramma ɗik kakancinja kasau to anina ɗla ko daramma aa ja janci seja dlam ja ja ja <hesitation> damustina teye na teye nen dakgə dulludku, atu kuwa tun tuduwa dama ɗe ɗe be miwara dazgə mugəyu wundawa zigna kakasku, gaada gən ghishakshi gəitak gara. amma komun duba duba kəmaci komin ye cocaci, ln dai ghishaci blan be nen to kawana vatku kababu pii ayawak auu l'aku fina atfekunu bai korab ga ada da shik adak ɗla kuwa gwamnati dole gara dalwe ankal diwa, teye dakyi be miwara ghishigəri an cu gaada gən tiye na uik gəri eh katumangu cima kardi daghi nen dadlameci sherria kaya kanɗi kəma mugghi karau ma aa kakasku ka dawa wane bai l'kun aka gatte ciwun ƙaƙe adaci dam basa klaffiya na ya ganaucin be mashirin wara a jigtak duniya atome sukuna nen gayowa sukuna nen gayəwa, fatawanke damutu da ɗi da mutu da ɗi nen gaiyuwa se sukuna nen gayuwa sukunen gəri yenen to aci a cia dlam aronen ro se da tak bikta, biktatku maya nabai tuten gora l'lardi nen degara tetta degara tetta, ɗabe miware da ruwegun lardi daivadu da romma da da ɗibji asek gun nen abacina diwa adlaiyi bai vayan a dleyi renkata bai amman budka a nii ɗanɗa ɗangwe. da labta titunin dayingara na atu l'asa dama wate be miwara gususku kasau adawo so diwa askuna kuma zam so maya askuna ga dak masarmi, masarmi wa ra da ruwe iri dama dama gu, da cacpau daya da nayidu ma da bar abun l'gazadin tiyebi a ƙəda dluwe gaza diwa gawa wun lanbedkshi bai se kaƙi masarami terelalin nak kada bai memma da nayadu l'ta aben gaz- adin, mardu ye dayi dajimbuludu da mus cidu l'biskit war warda bai warda baina na ruwai warda bai na intu teka wa tamke a raƙənan gara l'kalkal se dak garva duniya bal ridu da gəry'i da gəryi l'dak dawa gaad rina hukuncibe nin kaivuna tiye a dadlam be miwara gəshi gəri ancu benin yopa da jiba ta gəma na kabene amma da dlam kurfak l'babu aipu gaada babu dlamu aipu dadlam ankal da kasutku dampa dikshi daɗigəriba daramma da dibda be əasau dakga kasuwe bai gomnati an cudin adumudu kasana ado nen da cim na shagocu ri bidid karecu to na daura gadda da dlem gwarkun dla danbasa ƙillapiya, kwargun sukunak nen gayuwa kuwa da ripta ruwai daripta ruwai da riptina ruwai kweyanen gawuwa tawanke nen nen bana bikta genin sam barka gusku be wara jav ərri da kunu madafun tun barna kalau l'nen gayuwa men bama kalau gamsak gid jawasu nakshi gadda kabene, kaya kwa dlame dagwanju kabe be wara kwatau taka kayi men daci kwatadu wate kə adugu wun arawan balle mugubuz belle kə amgharu se keƙe gimsek sa amma giji l'mazhi gəri dami guram se kam, gəshi gəri fau ancu da dlame ruwai gadda daci na yal gəri na awaibai na biƙ bai amunduwa a dlamgumo se dai kabire sambarka l'dawa miwara adawa aikwak naba kə kare abuntuku wa dlamekshi magəta mugəyi daskunikshi rippekshi duvu gaada da banaci diwa sutku, atune marəm be wara kusku rashi kəlapi ya wun jigtu ba maya atka puluta.